अगत मोसे कोइ पुछ त हए कि तय इकल्लो या संग साथिके संग यात्रा करन चाहत हए । तव मिर जवाफ का रह्यहए कि मोके हरे दफ्फेर संग साथ हि यात्रा करन बढिया लगत हए । काहेकि संग साथ मे यात्रा करन पेति रमाइलो रहत हए ,यादगार और कुछ नयाँ वात सिखन के मौका मिलत हए । अगर मन मिलन बारे संगि साथि रहत हए और नयाँ अन्वेषण साझा करनके अवसर मिलत हए और यात्रामे अगर असल संगि या वढिया संगि हए कहेसे यात्रामे इतनो मजा आत हए कि हरेक दुःख भुलके यात्रा करत हए । इतकय कहतय इकल्लो यात्रा करन पेति फिर ठिकय रहत हए तर इकल्लो यात्रा करन पेति अपन जिन्दिको हरेक पलको एक नयाँ अनुभव करन मिलत हए । हरेक चिज जानको अवसर मौका मिलत हए, तहिक मारे मोके यात्रा करन ताँहि सकभर साथि संगिको साथ चाहत हए । साथि संगि नभए त इकल्लो फिर यात्रा करनके ताँहि फिरकोइ अप्ठ्यारो नहए ।